Toh barii, ɲga nda farka wo day, i gonda hayo gaskiya don day i si bari hadawa nda farka. Barii, kala da i na no bumbo no a ga ɲwa da ni ma na no a si ɲwa. Farka moo, iyaaka goydin no ni ga te da din ban ni ma taŋ a ma koy ceeci haŋkaŋ a ga daŋ ɲwa, ɲga yaadin no, ɲga no. Bari mo sohõ da ni tun ni bukaata se naŋkul kaŋ ni ba a ga kwanda nin. Amma farka wooday yaadin dayno a go a ma farka ɲga nda bari, i manci afo. I gaskiya i cay kulu yanayay afallaŋ amma i beerayay manci afo, i gaa hamay kuma manci afo. Don sabida bari ɲga nda farka, ibanbanci i siffay manci afo yaadin day no irkoy na i te ka'ka ihin. I hinjay bumbey manci afo i gaa hamay da ni di bari cee, ni si ne kala day boro ce no. Amma farka ce manci ɲga nda manci afo ɲga kaci i haya naŋkaŋ ihayay fay nooya gaskiya. Zama sabida barii matekaŋ ni di, a za ni diya ɲga wo bora'ize tabay goo day zama za ni na ce ɲga wo a ga deesi ka ni do bumbo no. Farka wo bine yaadin no a go da saajo ra haikulu kaŋ a di a ga ceeci ka kumna ka ɲwa no da saaji no da haŋkaŋ no a du kulu, ɲgawo ga ɲwa day no a baasi ɲgawo. Kuma haikulu kaŋ ni ga no ɲgawo si nan, a ma <hesitation> hayo nin za a hayo no